Pizza, hena vorotsiloza, amalo. Le ty drala andoavako amizay, pizza telo aly finga kely. Le Vorotsiloza telo aly finga-finga-finga raike. Le amalo dimy arivo sy ray ale finga raike.